والله لو أجدر يعني أكون حيوان أختار إني أكون نمر، أحسه جوي ومشهور بيعيش في الغابة بحرية، ولية كدة مسؤول ويخافونة باجي الحيوانات، وأحب اقعد أستكشف المناطق الجديدة وأحس بالقوة اللي أنا فيها، والسرعة أجدر بسرعة أستكشف المكان، فبختار أكون نمر.